انا أكلتي إللي نحبها ياسر: هي الكسكسي معناها إللي معروفين بيها حناي في تونس رغو انا نحبو برشا اما بش تجولي هو طعامي المفضل على ديمه لا خطر انا ي-يعني يتبدل ذوقي هكا في كل فصل نحب حاجه معناها يتبدل الزوق بتعي.